दु हाजार बाइस त दु हाजार बाइसमे कथी होएबाला रहे हमनीके सबके थाहे रहे। दु हाजार बाइसमे होएबाला रहे फूटबलके वर्ल्ड कप । आ सुरूसुरूमे दु हाजार बाइस अलक त हमनीके सबके थाह रहे कि वर्ल्ड कप होएबाला बा त इके लागि हमे बरी उत्सुक रहली, आब कथी होइ कौन टीम जीती कौन देश जित्तै न जित्तै त इके लागि हमे बहुत उत्सुक रहली। आ हमर फेर अथि मन परेवाला टीम त रहे पोर्चुगल । आ दोसर दोसर भी देश सब रहे जौन जेक्रा हमे अपन समर्थन देइत रहली। आब जैसे होगेल अर्जेन्टीना होगेल ओक्रो हमे मन पराइसी, आब ब्राजील होगेल चाही जर्मनी होगेल ईसब जेतना देश सब रहे सब हम्रा हमार मन परेवाला टीम सब बाटे । त सुरूसुरूमे इहे गेम सब होइत रहे इहे खेल सब होइत रहे त देखैत रहली टिभीमे रात रात जाक्के देखैत रहली । सबेरे सबेरे त हानिके पर्हाइ होइत रहे, त सबेरे सबेरे पर्हाइ होइत रहे त सबेरे पर्हुजाइत रहली आ लेकिन रातभर देखैत रहली । आ रातभर देख्ले रहैत रहली त निन न पुगैत रहे हमनीके त सबेरे जाइत रहली हमनीके कॉलेजमे त कॉलेजेमे हमनीके क्लासेमे निन लागजाइत रहे । आ कॉलेजमे कहबो जाइत रहली चारुपाखा एक्रे बात होइत कि कौन जितलै रे कौन देश जितलै कौन केक्रा केक्रामे केतना गोल मारलै इहेसबके खाली बात चलैत रहे दु हाजार बाइसमे त। त अन्तिम अन्तिममे अर्जेन्टीना जीतगेल सबके थाह बा जीतगेल अर्जेन्टीना उइहे चलगेल अन्तिममे गेल रहे । त उ देश जीतगेल, आ हमर देश रहे जौन हौ जेक्रा हम मन पराइत रहली पोर्चुगल उ हारगेल त हम्रा बरी न निमन लग्लक।